ɛto-oh nemi nma ɛbo wel ura ɛrro clocki ti ɛbo ɛsa jara rike dasaa wa anuno nga ɛbo urai we ga kɔ ɛgita-nene ka tor-a-ka neme ɛgita dere yoni ju-u oh we mugi ɛba kakara too aka-aka oma-oma sa nyi kara-ju we ju ekpii nemi mom jama-nmi-wa nga mah we ga labi kɔ egita nee ne ga'tor-aka neme we ga chaa sie odo-ra wa ya kɔ egita neme ator-aka neme nga dasii ɛjara kɔ me okurae ju ekpii ju remi so jara ɛl ga gwa ri geta-oh ka mo o'kɔhe a achu awuu thousand kɔ mo jama ɛnu he scwini we ga gboma we wii owiwi-oh ɛsther, sarah owii ju-ju-h okune anemi ɛkpii kɔ ra-jama we ka kɔ nga ja a se-ntor nga kɔ asi si jama enju juu me ri ɛde tema oso-a towel aka neme kɔ be ɛbo-wii olari kɔne achu ɛkpii we nema kɔ njame ɛnu nee se-winee we ga chu lobo wel janu wera si oka, we ri ka kpewe ju chu ye ah si jama ɛnu mbalo N'te agita kẽ ton akaa nee thro out deri-yoni ka kra ton akaa akaa kaa kaa kaa kaa nee chuchu-a we mmorji ɛbaa oka mo akaa ka ka ka ka ka enu ka ka enu ka kra jũu-ɛh keke agita-yoni roba mo nnee poro ɛnu oka kra dora-ɛh okɔ̃ne kra kra wii-ɛh ti ma be ndora ãa nnerina ndorã ɛgbaa ɛbo-ɛbo-ɛh be wii-ɛh me ku njuu ndori a golagola rebasi kɔ̃ mba kra mo ksa wo ɛkpii kɔ̃ kru re ɛkpen-ɛh ɛkpii oso ɛgbe ka kra chu ɛkpii nee me ka cha-ɛte nee ɛchi sii reka ju we cha ɛkerekerii ogbosi ɛnu we ka kehbii titee ndor omoni ndora ɛgola-ɛh be ju-ɛh loi me kɔ̃ nju onini ma akaanu ka naasa be kra dala omai-ɛh kɔ̃ owamo ti ngi ‘aẽ ar-ɛh nga si lama owa re ton-ɛh ɛgbaa ɛbo-ɛh kɔ̃ wa mo ogola re ton-ɛh be agola owa mo aka ɛnu reb ju ma gbi ma yaa kɔ̃ thro out nnene ka be akaa kaa gita nee mi nnene rebe ɛro agita oso ɛsii none-ɛh ma yah kɔ̃ ɛka be ka ka ka ka ka ɛnu nemi